Agnatin'ny herigniandro, karazany telo fôgna legioma tegna fihoaniky: karaoty, avekeo pomme de terra avekeo poivron, <hesitation> ndraikindraiky izy aveke koa arikôvera afangariko izy eo amin'ny kilao raika ake fitambaran'izy jiaby zah kôfa mihignagna izy jiaby miaraka.